E travaiuma a la grafica d'ün liber ch'a dëvrìa sörti, ch'a riguarda i nom di post, la toponomastica, e suma ën camin chi guarduma le fotografie che duvuma fe, i dizegn che duvuma büté ën le varie pagine ën manera che la püblicasiun a sörta ëntro la fin dë l'ani